الكلب يحتاج الى على الاقل يعني تلاتين دقيقة الى ساعة يوميا من التمرينات سواء كان مشي او لعب، لكن بعض السلالات تحتاج تمارين اكثر عشان يحافظوا على نشاطهم وصحتهم.